நான் பூமியில் கடைசி நபராக இருந்தால், இதுபோன்ற முன்னோடியில்லாத சூழ்நிலையில் தனியாக இருப்பதன் உணர்ச்சி, நடைமுறை மற்றும் இருத்தலியல் சவால்களைப் பொறுத்து எனது செயல்கள் காலப்போக்கில் உருவாகும் என்று நினைக்கிறேன். இது எவ்வாறு வெளிவரலாம் என்பது இங்கே: உயிர்வாழ்தல் மற்றும் நடைமுறை தேவைகள் ஆரம்பத்தில், உயிர்வாழ்வதற்கான அடிப்படைத் தேவைகளைப் பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்துவேன்: உணவு, தண்ணீர், தங்குமிடம் மற்றும் பாதுகாப்பு. வளங்களைக் கண்டறிவதற்காக எனது சுற்றுப்புறங்களை ஆராய்வேன், நான் உணவை வளர்க்க அல்லது தீவனம் தேடுவதை உறுதிசெய்து, உடல் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக்கொள்வேன் - நான் உயிர்வாழ்வதையும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதையும் உறுதிசெய்வதற்கு இதுவே முன்னுரிமையாக இருக்கும். வழக்கமான மற்றும் கட்டமைப்பு காலப்போக்கில், மற்றவர்கள் இல்லாதது தனிமைப்படுத்தப்பட்டதாக உணரலாம், எனவே எனது நாட்களின் கட்டமைப்பை வழங்குவதற்கான நடைமுறைகளை நான் உருவாக்குவேன்.